So mi ka poor amiin ekpe a naan ebel iyaar di etum pa di mi ka poor adighi mi apogh mi odi ra/fece ghan erele r'ahle ghan ehma bile omoogh diidoony adighaagh odighi oye oruonu odghi oye elephiri adighi oye eephomoghian di ra kuraam ghan weye anirephoph di rakuraam ghan we ii opo ku areten di mi ko pogh ku mi abem mo ekpeanaan ku eeru eku alephiri anmany mughumo onyani aami ku ra ki aa ihlom olophiri oony di amoogh ekpom mi ka/meera loor esi di eeghe iyaar enyenum iyaar ma asiom loor ana odny enum opioman di ku hu ni onaghanan siloor ku adighi bo oye ekpom tutu na ra lo ghoma loor ma dighi ina iyaar so onyani aami or oye aami ku/baa oony epughan pa aloor pho odi iboom so nu ka biilha ni amun mo adighi ni oye obaal aloor adighi ni oye arukumuan adighi ni oye adol aruukuan ku mi agbi ophon ipe ku araar di mi ko pogh ku mi amun mo ekpeni ophin ahan pho opo